أنا نشوف أن من المهم الشباب يشارك في المواضيع السياسيه، علاش، علاخاطر هو المستقبل، توا وقت الكبار باقي يشاركو في السياسه، وبعض الكبار هاذو هوما سواء يموتو وإلا مش عارفه يكبرو لدرجة أنهم مايعودش ينجمو يشاركو، طيب يمكن أنو الشباب ما عندوش خبره ما عندوش <hesitation> ما عندوش فكره على شناوا قاعد يصير وهكاكا خلوهم ما يعرفوش يتصرفو ويفسدو الدنيا، إذن لازم الواحد وهو صغير يشاركوه معاهم.